हाँ जानवर भी मनुष्यों तरआं भावनाएँ महसूस करदन। बल्कि मनुष्यों से भी ज्यादा। भावनाएं महसूस करदन। ऊ केवल बोली नी सकदन। बाकी उ अपडू चू कू विरणू चू सब समझदन। कू ऊदगड कन व्यवहार करदू। ई चीज थे महसूस करदन।